In nteyuu jaa yaachni kuu jaa sa’ayo jaa jataina kuu inn este staa xáá, staa xdáun sa’ayo jii yuja ni ntikoyo yujaaun te sa’ayo este xina sa’ayo kuenta inn, innstaa lusilusi sa’ayo te yua te xiaayo nu jiooun te nu ni kasu te este nu nuni kasu titi maa yujav te ti yo nuu maa skasuyo te maa kuga tiinyo nuu te este ki’inyo este staa luliun te ni’ini, ni’ini ntiyo orilla, orilla staun te nava kuu vaa sa’oyo forma este nuu nava jakutuu xa’aun nava maa kenta xa’aun ki’i yuate kintuyo xa’au te kosoyo kuakayo nou te nava, te na xaatuyo nu ñuun nava na na kítí va’a staa luliun, kasu maa staaun jii’ iliaun xa’aun te kasu maa staun nu jiooun te sa’ayo in ntuchaa luli, ntuchaa ya’ ani jii, jii in ajuni chinteeyo nu ntucha’aun te kaaxiyo te este keeyo jii staa xaaau, yuani ntucha’aun chu’uyo nu staa xa’aun te keeyo te xii nu ioo tau ntuchiluliyo, ntiko ntuchi luliun te ñuuyo te chu’uyo in tau nu staa xaaun, nuu ioo in pedasu quesu ioo inn te chu’unyo nuu staa xa’ aun te nu tuu te mas staa xa’aou te ntaau n lucho’a te yuani kuu keeyo yachini te este kuuni staa lutiun te keeyo.